Ñy anjara asany ñy fanabeazany ñ'olo zany aminy ñy fiarahamonin'ao: -Manabe ñy tanora i, mamolavola ñy toetsainy ñy tanora; beazy ñy zaza ndraiky ñ'olobe, ndraiky ñy tanora, hanao ñy marina, hanao ñy mahite, tsy hiviombio lala, <shushes> fa hañajà ñy fitsipike ndreky ñy lalàña misy ao añatiny ñy fiarahamonina.